ما أتوقع، إنها الآلات بتملك مشاعر زي الإنسان في يوم من الأيام و ليش لأ؟ ما أتوقع؟ لأن هي يدوب تفهمنا، ممكن إني تجلدنا شوية <hesitation> أشياء، نبرمجها على شوية أشياء تجلدنا فيها، لكن مستحيل يكون عندها مشاعر.